اه نحب حاجة بسيطة هيكى لمة صغيرة مع اللي نحبهم هكيكا زينة شوية هدايا وضحك وموسيقى اه باش الجو يكون مفرح.